Igga mi laato giɗɗo yimɓe, amma ni kon moye e wodi alfanu, giɗɗo hore mun ɓuri yikki joɗaaki fere, ngam ɓuri heɓuki dama hetinaaki e nutsaaki. Non ma giɗɗo yimɓe e nana belɗum joɗaaki e nder yimɓe, e wolwa, nden e wallita yimɓe to bukata ummaake.